انا يعني صراحة نفضل يكون عندي القدرة على قراءة العقول لانودلك سوف يسمح لي بقراءة العقول ويعني فهم الناس مادا تفكر وكيف- <hesitation> وكيف تفكر ومالدي تنوي ان تعمله يعني هدي حاجة تساعد ياسر الشخص على معرفة محيطو والناس الي دايرة بيه يعني في بعض الأحيان كاين ناس تحبلك الخير كاين ناس متحبلكش بزاف الخير يعني على الاقل رح تعرف نتا مع من رك تتعامل مع الديابة الي دايرين بيك يعني وتعرف كيفاش تكون ردت الفعل تاعك في كل مرة